कॉला बाजी रोभे, हर मा <hesitation> सच्चाई खुजूनु सम्भाव छे। पर आदमीन जराग देखनों नज़री अलि निर्भर करें। कॉला जीवान मा अपनो आयरिया ने समाज ने मानस्यन अनुभाव काजे बताडे। हर मा गाना गुणा रोभे, चीत्र रोभे, कविता रोभे, नाटक करें। ते सब भावना काजे भेली करिन राख रोभे। हला कि कॉनन वात ने हैं भागुन, ये निर्फेक्षनित वेज्ञानिक ने है। हर मा कॉनन सच्चाई व्यक्तिगत अपनी परस्णल ने सांस्कुरतिक संदर्भुकाजे बदली सोके।